لېوه د خپل ایکوسیستم په توازن ساتلو کې خپله مهم رول لري. دا رولونه د ښکار د شمېر له کنټرول نه پیل کېږي او بیا یوازې ضعیف او ناروغ څاروي ښکاروي. نور ښکارچیان تنظیموي او د نباتاتو ودې ته د څارویو د شمېر د کمولو له لارې مرسته کوي.